Chon not iin nrivi kuu, ka'a yunu njana kotuva'ama nuu yendo kao nunja kintana ho kanuja xain iin ndemino chón ka'a, te'e kaima tukutumama nakone vée hi mau keno xa'a, xavan tuva'a.